<hesitation> Fitafiana tiako hanaova manokana zao karaha gnan'ny artiste le Americain regny, hitanao le <hesitation> ravaky be, akanjo malalaky be, kilaoty malalaky be regny, regny zao <laughs> mety amiko regny.